تظاهر بأنك في مقابلة عمل وتريد أن تنال إعجاب الشخص الذي يجري المقابلة. ماذا تقول؟ يا طويل العمر، أنا رجال أحب الشغل الزين وأعرف أثبت وجودي وين ما كنت إذا عطيتني فرصة، بتشوف مني الجدّ والوفاء، ومالي إلا أرفع الراس وأكون قدّ المسؤولية